والله عاد ما أذكر. أنا تمر السنين وما أتذكر. أحيانًا الأيام كلها يكون في يوم مثالي، يكون يوم سيء. وتمر الأيام، وأحيانًا يوم أكون رايق ومستأنس، يوم أكون متظايج، يوم أكون مزاجي ما هو <hesitation> كويس، ويوم يكون مزاجي زين ومستأنس وأروج. وهنا أيام كذا، تقلبات ما-ما يدوم لها حال أبد.